غانختار باش نطيب البسطيلة حيت هادي اكلة مميزة و اكلة معروفة على صعيد المغربي هاد الاكلة خليط بين الحلو و المالح و المذاق ديالها رائع فيها الدجاج فيها اللوز فيها البيض و عطرية زوينة و انا متأكدة غنجح فيها لانني كنتقنها مزيان و كنعرف نصاوبها و عندي تجربة كبيرة معاها